Qizil rang menga ehtiros, kuch va energiya bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha sevgi va romantikani ifodalaydi, shuning uchun u ko'p hollarda hissiy tajribalar bilan birlashtiriladi.